Ny fandrehetana jiro an no mamelona na mamono ny ny jiro alefan'ny takamoa, izany hoe izy an <hesitation> > rehefa tsindrina indray mandeha dia mampitohy an'ilay olik'aratra dia mirehitra ny jiro dia rehefa pihina fanindroany indray izy an dia maty ny jiro satria tapahany indray ilay olik'aratra.